Xationo dikino, yuxa xhino iin kuka, kuka na té noxa tiono dikinó te nguiliká idino teñoxana ku kukano telachi kudikini kuñadii kuxa kutunguaxhi ñadii ñadii nguili ká dikino tenguixhi ndoño noxaku kukaxhi ujun.